ماذا بيا كان جيت عايشا قبل كل شي في الماضي, نشهد على الأحداث التاريخيا اللي صرت فال- فال <hesitation> فترة الفرعوني, في الحضارا الفرعونيا, ماذا بيا كان جيت أنا <hesitation> وقتها معناها في الفترة هاذيكا, موجودا, خاطر برشا حاجا- برشا حاجات بيزاغ, وماذا بيا معناها نكون عارفتها مشن هما وعلاش هكا, والكل انتس اترغا.